امچے ملکام جکو عام موکلا یا قومی موکلا ھوی چھے ۔ اے ملکام مختلیف مذھبا جی منکھین رھی چھے۔ امچی ملکام مسلم ودیک رھئ ،"اوی ڈو عیدہ ملائی چھے "۔ ھیک"باکرعید "کون ڈجی"روزاجی عید" ھئ۔"روزا جی عید مین ٹی ڈنھن روزے راکھی اوچھ پچھے پانچ ڈنھن موکلا ھوی چھے"۔ائے سال ھا عید مارچ جی مھنی مین ھے ۔ اوہ آپکی نبی جی لاء کری چھے او اوین جا آپکا مذھب ھے۔ جکو پرانڑیان ریتا رسمان ملائی این آپکی ٹابرین نی نوی کپڑی نوی جتیین گیتی ڈٖی ۔ خشیا کری ملاوی چھے ۔ڈجیا جام موکلا ھوی چھے جوں"عید میلادلنبی"جئ موکل این ھیک ڈجی"باکرا عید" پانچ ڈیھن موکل ھوی پری ملکام ھوی پوری کمونٹئ نہ۔

آپکی بابی سامیں لڑوں لاگلا ایڑین کیلے بابا رگا کوڑ پلا کری ۔ ماجی استادی تو سنڑالا تو بگوان ڈجا ھے بابا کوڑ پلا کری تو ھا آپکے بابے سے لڑون شرو ع ھتی گلا کیلے تو آپڑا بگوان تو دجا ھے بابے کیلے تو مانجا پوت ھتے مان سامے ھوی تو پوتے کولے تو تاڑا کوڑا جا راستا ہے مانجان سچا جا راستا ھے ۔ باپوت اپتم لڑون سروع ھتی گلی ۔ تو پوتی کیلے تو بادشاہ ھی تنی دنیا معاف کر چھوڑی ۔بابی آپکی بوڑ مگالی جکو اوا بادشاہ جی پاسی ھتی جڈ این ھیک موٹا مچ بارلا این این چھرکرون کیلی تو ایڑا سچا ھی تو ایے مچا مئین ڈڑ ۔ پوتے کلے ٹھک ھی مین آج مرڑینی یا پربھا مرڑنی ھے ۔ کو بات کنی پچھے ھا مچام ڈڑے تو بادشاہ جی بونڑ ھیک کپڑی اہڈنی بیلئ ھئی جون ھا مچام ڈری تو اون کپڑئ اڈتی اے متھے ڈی اللہ جی قدرتی س آلی اوس کرتی اون چھوکرو بچتی جا این ہولیکا جکو بونڑ اوا بڑتی ختم ھتی جا او چھے پچھی امی ہولی ملائون چھون این خشیا کرون چھون ائیں سچا جی جیت ھتی گلی ہے عام ڈن موکل تو ھوی صرف ہندوان موکل ھوی چھے ۔پوری ملکام تو کونی پر ہندوان ھوی چھی۔ اوم امی ائی کرون چھو تہ ھولی جی امی راتی جی ھیک موٹا فیڑا ٹھائون پچھی اون جاگتی ڈون اوم ھیک بڈڑی ،نڈڑا ٹھاوئون چھون۔ اوجی چوطرف پھرون چھون ۔اومباٹئی بھگانڑی ھلی ، ناریل بھگانڑی ھلی ،چانور بھگانڑی ھلی ۔ناٹئی بھگانڑی ھلی ۔ کھارکا بھگانڑی ھلی ۔وعیرہ سامی جی بگاتی ۔ پچھی ساکھڑی مالی ھیک خشی جاق موقہ ٹھائو ،جکان امی کئون چھو ڈوڑیا معنی رنگ ھیکی ڈجین ھڑون خشی جی موقہ رنگا جی پیکیٹ گہتیآئون چھون ۔ پوری خاندان، فیملین ہڑون چھون ۔خشیا ملائو ۔ مٹھیا کھڑائون ۔طامین تیار کرو مبارکا ڈون ھیکی ڈجین۔ این امچی پاسیم مسلمان بے مبارکا ڈئی چھی۔ امی بھی اوان مٹھائی ڈئون چھون۔ معنی ھیک خشی جا ماحول ھنی جا ۔او پچھی ھیک ڈجی عید ھولی ،ھولی نہ سوری دیوالی ھے جکو ہندو جا موٹی، موٹا تھووار دیوالی نی کئی چھی۔ ھئ تو ھیک ڈنھن عام موکل ھوی پوری پاکستانام۔ <hesitation> اوم کا ھی تو امی رامچندر بگوان کئون چھون امی اون میجون چھون او چوڈا سالا بنواس کٹون بنواس گلا ھتہ ۔معنی آئی اون بنواس ڈیلی ھتے، جکو کٹون گلا ھتا اٹھو ۔ جڈ چوڈا سالا پوریا ہوی چھی راونڑاس جنگ کھٹتی پوٹھا گھری آوی چھی، <hesitation> تو پچھی اوج پورے گان ھتی جکو اوسجی ڈنھن لگاتی معنی بتیا لگاتی سگارتی ڈئی باتی فٹاکی فوڑتی بم ھڑتی منعی ھیک خشی جا ماحول ٹھالا ۔کا تو اوان جا پرانڑا بادشاہ آلا اوجی آجیا کرلی جکو چوڈا سالا س پچھی آلا تا اوجی خش آمیدد کری او پچھی او ڈن نہ س امین آپکی مذہبام ملاتی آئو پلی ۔جکو ریٹ رسمان پراڑیااو حساباس ھی ملاتی آئون پلے اوس پچھے قافی ھی پاکستان عام موکلا ھی ۔ پاکستان جو آزاد چوڈا آگیسٹ بی موکل ہے ۔ او پاکستان جا عالمی ڈن ھی او پر پاکستانآزاد ھلی او موٹا خوشی جا ڈن ھی ۔ ہندو ،مسلمان سب بیڑی ھتے ملیو چھون ھیک عید کرتی ۔ او م کو بہ مذھب جی بات کونی ھوی سب ھیک ھتی خشن کرون۔ ملک آزاد ھلا ۔ آپان ملک الگ مل لا ۔ چھون این اسکولا مین آپ ھیک ماستر ھین ڈرامی قومی سوگ تقریرا کرتی سڑئون ملک کڑین کڑہن ملک آزاد کرا لا ، قائد عظم لڑلا ھتا جعدود کر لی جکو انگریزا سان لڑلا ملک آزاد ھلا ڈو ملکم پاکستا ائین ھیدوستان الگ ھلی، او چھی کرشمرش ڈی او بہ کرسچن ملائی چھی جکو پاکستان جی تیجا موٹا مذب رھی پلی اوی بہھیک کمیوٹی ھی آپکے عیدا ملائی چھے۔ ھیک کرشمرش بڑ ھی او بنڑام "کرسمس "ملاوی چھی تین ڈنین موکل ھوی چھی میلی اونکرسمرس ملائی قدرتی ڈسمبر جا ڈس ڈٖنھن موکلاھوی چھے سیاری جا اوم آتے چھی تو اتری تو خبر کونی ھی، ٹابران کھبر کونی پڑی ڈیکھلے جا تو "دنیا جا موٹا تہوار ہے" پر پاکسان جا موٹا مسلم کنٹری ھی مسلمان جی "عید" ہے، دنیائیم پوریم ملاجی چھی۔ اٹھے "ہندو ،کرسچن" ،ڈجی کمیوٹی جے منکھئن رھی چھے ۔ "کرسچن" جکو ھوی اوان جا ھیک ایڑا طریقا ھوی چھی اوی بڑ تھاوی چھی ائین او ھیٹھی گفٹ میلی چھی ائین ٹابرین خرچی گیئی چھی ۔این ڈجیا موکلا" جون جولائی" جا موکلا ھوی چھے پوری پاکستان مین گرم ترین مھینی ھوی چھی۔ منعی گرمی جا ڈجی سیاری جا ڈس ڈنھن کٹھے سردی گھڑئ ھوی تو کٹھے گھٹ تو تعلیمی ایدارئ موکلا کری چھے ۔ ملک بہ آپون ٹھالا ھے تو آپون اولی کجھ کرون آپان ایئن کرن کھپے تو موکلا جی ڈنھن پر منکھان جانڑ ڈیئڑ کھپے۔ اوپچھے ڈسمبرا جی مھینی ھیک سندی کلچر دی آوی چھے او پورے بھرپور نمومی ملا لا جا چھے اوم لوگ گیت ،قومی کھادی ،قومی لباس، سگھڑ کچیری، گجراتا ڈیئڑ۔ سندی جی تاریخ ، این بولے کتری پراڑی ھین اوبہ ڈسمبر جا پلکا آچر جا ڈنھن ھوی چھے۔ جکو آچرجا عام موکلا ھوی چھی پوری سندی مین عید کرتی ملائی چھے ایا عیدا پوری دنیام این پاکستان م بہ ملائی چھے۔ او سپچھے ھیک دجی موکل ھے دسراہ جکو راونڑ جی مورتی ٹھاتی باڑی جاگتے دئی کان تو راونڑہ رام جی استری اگوا کرلی ھتی۔ رام جڈ فتع کرتئآوی چھی ۔ <hesitation> او راونڑنہ مارتی پوٹھا آوی تو پچھی۔ راوڑ جی مورتی ٹھاتی بھڑی ڈس موین ٹھاوی چھے، پچھیاون جاگتی ڈیتی چھوڑی چھے۔ او ڈنھن دسرائو جی عام موکل ھوی چھے ۔ سندھیم پوری پاکستاںم ،جٹھے ہندو ھوی چھی اٹھو۔ اوہی عام موکل ملائی چھی ۔ این مسلمان عید میلاالنبی ملائی چھی ۔ اوجی عام موکل ھوی چھی۔ کرشمرش ڈی ھلی ۔کھاس کرتی گورمینٹ ایدارام ائین پرائیٹایدارام جکو خاص کرتی ایجوکیشنا س ایداران م موکلا ھئی چھے ۔این پلس ھاسپیٹل مین موکل ھوی چھئ ، ھیک ڈن ایڑا راکھی چھی جون جکو تبکہ کام کری پلا او ی جون ھیک ڈٖنھن رسٹ مونی آرام کری سگھی۔ دماغ اتری یوز نہ کری ۔جون اسکولیم ٹابرین پڑیھ ڈارین دارین اوان ھیک ڈن موکل لازمی ھین ۔لگا تار پڑتی ری تو اوین مینٹل نا ھتی جائی ۔ اہجے لےکرتی اوان ایکٹیوٹیا کرانڑ ۔اوان پڑانڑ سمجھانڑ اوان اگتی آڑنڑ ٹھک ھی، جون پھکشن ھوی چھی موکلام جون چوڈان آگیسٹ جا پھکشن ھوی چھی، اوم ٹابرین بولی چھی۔ موٹی ڈیکھون جائی چھون کا سیکھلی ھی کیھڑی ضرت ھی آپام تو استادی اوان کا سکھالی اوین کا کئی پلین ۔ پر مان جی خیالام ائین ھی تہ معنی موکلا ایا عام، معنی پاکستان جی لیولا پر ھوی چھی۔ اھی موکلا لازمی ھی ۔کا تو منکھئن سادی مرادی موکل کری چھی پر جکو عام موکلا ھے اوا سجالی ھے ۔ معنی برابر ھیئ چھے اوچ نیچ کونی ھوی ڈجا معنی جکو موکل ھوئ اوا آپکی گھرا بھڑی ملائیڑ کھپے ۔ کے اوی موکلا پر گھرین آوی چھے۔ جون آپڑی آرمی جکو بچاری رھئ چھے اوی باڑی تینا تینا مھینی آوی چھے ۔آپکے فیملی سے ملتی ڈادا خش ھوی چھے ۔ پوچھئ چھی تی آپڑی گھرا مین کی جی ضرورت ھے ۔ آپڑی گھرا مین کا ھوی پلی ۔ماجی خیال لام عیدی اللہ جی طرفان سالی مین خش تو ھوا ، کا تو عید جی ھر منکھ خرچ کری غریب بی نوی کپڑے گئے ۔ ٹابران خرچی ڈی ۔ جکوآپنڑی پاسیم ارد غرد غریب طبقا ری پلا آپون اوجی بی ھیلپ کرون ھان عیدی پر آپان غریب جی مددکرڑ کھپے۔ ھا تون جا تجی ٹابران کپڑی ڈجی گی شئی شکل گیتی ڈی مٹھائی ڈجی گیتی ڈی ۔ بھلی آڑ جاڑ نہ ھوی ۔آپان ملائی چھی ،عید پر سب بھیڑی ھتے ملائی چھے ۔ معنی ھیک معنی ھیک عوام ٹھاوی چھی ۔ اوم مختلف کمیونٹی ھوی پر او ڈن سبھ اوم کو بی اونچ نیچ کو ھوی ۔اوم سبھ بھیڑی ھتی ملائون چھون ، اوڈ، بھیل ،کولھی، میگھواڑ معنی سب بھڑی ھتی ملائی ۔ عیدی جی ڈنھن کوڑ کان کونی کئی تون کیسا ھے مین کیسا ھین۔ سب بھر ھتی ملائون لے۔ ایون مسلمان بھی ھی آریسر ، راجر ، پاتو ھین ۔ اوی سب بھڑ ھتی عید رغیرہ ملائی چھے۔ بگوان جی کوئیڑی تو تمی سبھ بھیڑی بھائو ھتے بیوا۔ پر عیدی پر سب بھڑملائی ۔ ایو منکھین سدائین لڑتی رے ۔سادی مرادی ۔ لیکین عیدی پرکوڑ جھیڑا کو کری ائین آپکی ٹابران بھیڑی آپکی فیملی بھڑ خشیا ملائی۔ ڈیکھلی جا تو عید بہ ھیک سٹھی فئیدی لی ھی

گیتے گائیڑاین لوگ گیتے گاوی گھوٹان سگھارتے گاڈیا مین بیساڑتے گیتے آنڑ ڈھول دماکے سی ڈانس کرتی دماکے سے آنیا کرتے۔ معنی بیا ھیکی قسمان جی عید ھی۔ خشی ھی تو عید ھی جیکڈی گم ھلے تو اولے عید تو کو نی ھے۔ جون معنی ماجی زندگی مین ھیک لائیو حادسا ھلا۔ تو امین دوالی نی عمرکوٹ جائیلے پلے۔ تو بسی مین لاری ھیک بھیل بیلے جو بس روانی ھلی تو اون نیچے ڈیلے جون اوجا کادا باتی گلا ۔تو معنی اوا جی لے عید تو کونے ھلئاوان لے گم ھتی گلے اجان تائین اوا فیملے ھا عید آوی تو اوین خشی کونی کری آوین۔ امچے پاڑی مین بیلے ھین کان تو اوی عیدی ڈن اوجی روٹی بھیڑی آوی چھے۔ تو انڑی خیالام انے ھے تو آری ھے۔ تو جاڑے ھی ۔ڈیکھلے جا تواوجیلے ھیک سٹھا ڈن ھتا۔ باقی ڈکھ ائی باتی جا ھی تو ڈجی سب خشی کری این او گھرا م ڈکھ ھوی تو سب میکھین جائی اوان آتھت ڈئون ۔ڈیکھلا جا تو اون جنتی م گلی مذھب جی حسابس او ڈن اوجی لے سٹھا ھتا ۔ ڈیکھ لے جا تو عیدا خشی جی ہے. مسلمان جکو ہی اوی جڈ عید وعیرہ کری چھی تو. امان عیدی پر گوشت ڈجی ڈیتے جائی امین اکشے عیدی میں مٹھائی ڈیتے آئی چھون. ایم محبت ڈجی وڈیو چھے. این ھیکی ڈجی ے ہم دردی ودی چھی. این اوم ھیکی ڈھکی لے عزت وڈے چھے. موکلا آتیا جاتیا ری تو انسان اکڑ نہ کری محبتے سے ھلی۔ کان تو زندگی جی خبر کونی.گھڑنن ڈن ھے۔ کتری زندگی ھی .کتری ڈنےرھون اٹھے.خبر کونی ھے تو کدھن موت ھے۔ کان تو میں ھیک وڈیو ڈیکھلے ھتی جکی میں ٹی وی ھیکر ھتے جکو انٹریو گیلے پلے گیتی گیتی اٹیک ھلا تو مرتے گلے. ھیک تازا ویقیا ھلا جکو امچا اوڈان جا سستنگ ھویلا پلا تو اوم ھیک ھوی چھی وائیک ڈیریڑا اون ھئی چھے فلاڑان بگت آوی فلاڑن آوی تو بھجن سڑاون تو کا ہلے تو بولتا بولتامائیکائیم اٹیک ھلا مری گلا۔ زندگی پر اجکل بروسا کونی ریلا۔ ایڑیا آب ھوایا ھتی گلیا، منکھان جی سچی کھادھی ہے کونی ریلے، طاقت منکھام ریلی کونی ہے۔ ھمین جکو آپون کھادھی کھائون پلی، این زھر کھائون پلی، ایم فائدا کوئی کونی ہے بس زائکی لی کھائون چھون ۔پچھے نقصان ڈئی پلی۔ پچھی سدائین آنڈی جیا بیماریا، معدی جیا بیماریا، کڈھن باکا ہکوڑا پلا ہے۔ ہیک آپون بھراڑی ریئون چھون، ہیک بھراڑیم ایڑا سسٹم کونی ہے۔ سجو ڈن ماٹی پلی اڈی، روٹیا رادھون اوان مئین ماٹی پلی جا، ڈجی جکو آپڑان پالتو مال ہے او جی گندگی، گاڑان جی ھینکڑ ڈجی۔ پر اٹھو ہیک فائیدا ہے، توآپڑی آبھوا سٹھی ملی چھی، ھوا سٹھی ملی چھی۔ ساف سفاف ملے چھے۔ باقی شھرا جین منکھین ائی ھوائی لے سکی چھی بائی قائیدا ایڑی ھوائی لی، کہ کڈ جائون بھراڑی جی علائقام تازی ھوا گیتی آئون۔ جڈ شھرام واق کرون جائی اٹو رگا دوا ھے۔ اٹھےساکھڑی سویر باراڑی مین مزی لگلی پلی ھی ۔صاف ھوا ٹھاڈی ھوا معنی ایڑا موسم وڑندڑ ھوی چھی دلین سکون آنی جا ھیک آپان ھچ فئیدا ھی ۔ باقی زندگی صفا سوراجی گھجری پلئ کا سڑائون ۔ باقی خشیا آتییا ری غمیا بھی آتیا ری جڈ آپڑی ٹانرین جڈ ڈاکٹر ھوی ،ماسترھوی تو اھا خشی ھے ۔ کو ٹابر کو بارین ملک جا یا کو سرکاری نوکری ملے تو اوا ھیک عید جی برانر ھی ۔ پچھی پوری پاڑی مین کھیریات کری چھئ۔ چار پانچ دیگا اتارتے کھڑئی اسکولی مین کھڑائی پاڑی مین کھڑائی تو ھیک خشی جا موعقا ٹھاری چھے۔ بگوان کرکان حیاتی ڈی کھاتی پیتی رھی بس خشیا اتیا ری